Rüüvli om tupikuhe joosnuq. Tä om katõl politseinikul tsihikul, kiä rüükväq tälle, et tä pandnuq püssä maaha. Tä nakkas vaiksõlt püssä maa poolõ pandma, ku äkki läbi saina lindas sisse kangõlanõ ja pand rüüvli vasta maad. Politseinik tulõ timä manoq, ütles: "Kuulõq, mis toimus? Meil oll' asi kontrolli all. Tä oll' just püssä maaha pandmah ja nüüd sa olõt lihtsält hää saina maaha sõitnuq.